Nga tuk mundi banda madyin nga shak shak nu war aa afunku nga kadi tanga ta nga quwa wara cem du cema khagha nu nu war chem na meyen cem tuk bwen chem zu baarem yeyen kume wannang chin saki nga tuk mundi bunduk na nga madyi madyi madyi a nje nu khaki wa mankir banga mankir kya jif nuke a ndola nga madyi madyi madyi nga kodoma tu mola nga nu mola ki nga tang kha ma aduki, ta nga shi qurumdi tanji mu vidi tu vur zhezumdi ya tanshi gori tu dlii muzhindi kye ghuti ya ta nga chinyi ta nga gapbi kume wanang kye njip nuke nga tik jhazhii mbaran madyi.